Wen no'j xuqkee ri rtib'liil woy kirch'ij k'eeb' iik' kir ch'ij are'la ri rk'b'nik ri saq rwooch, a xuq ke ri rwoy imul kuj cha'chee ri zanahoria xu xaq kirch'iij keeb' ik' si xtk'ob'ik ri la' nim i xtq'eyik o xttuxnik nkere'ketlelá kepli chnooj chnooj kirch'ij casi jnik'jnik'wu jnob' no'j ri saq rwooch jnik'kirch'iij saq rwooch o xuq ke ri ichaaj ichaaj qatz ká nim, ichaj hay ratit xq'eyik xuke la' jun chik ri xkooya', ri xkoya' ataq ya xtq'enrik xuq kraaj ya xtiq yeek sino xtq'eyik, qanim ri rtyeem ri xkooya' xuke ri, todab'iiy ri saq rwooch ¿uche xtch'ij jun keb'ke'b iik' no'j ri xkoya' jun, <hesitation> semana lo tch'ij qaaj xkooya' i xtq'eyik kwaat kri' sicha' más lirch'iij are'li saq rwooch xuqke ri rwooy imul no'j ri saq rwooch kirch'ij chrela'chik e xaq xew ke xttuxnik pu ulew, xtuxin ch're saq rwooch pu ulew kwaat xtq'eyik no'j xttuxnik emkamb'io ch'ri xkoya' xtq'eyik o jun ichaaj kepli rsaq rwooch. rwi' saq rwooch xtq'eyik amaam ya taq xti'qtaqiij jroq xtq'eyik sicha' are'kri' nim ri rk'aslimaal rwoch pu ulew solo ke kwaant xq'eyik ri saq rwooch xaq xttuxnik pu'ulew.